וויזוי מ'קען פליען צו א אנדערע פלאץ און זיין <hesitation> און- און- מאכן זיכער אז מ'בלייבט פארזיכערט איז אז מ'קוקט אויף אלע פלעצער וואו מ'וואל גיין, מ'באקענט זיך מיט די פלעצער פון די שטאט וואו מ'וויל גיין- וואו ס'איז מער פארזיכערט און וואו ס'איז ווייניגער פארזיכערט, און מ'מאכט זיכער אז מ'גייט נאר אין פארזיכערטע פלעצער.